في اليومين الغبر الي احنا فيهم دول يا واد عمي لازم ولابد تتوكد انك شايل جرشين على جمب، وزي ما جالوا زمان يا واد عمي الجرش الاسود ينفع في اليوم الابيض